til stendur að öll börn hælisleitenda í þriðja til tíunda bekk í Reykjavík sæki nám í Vogaskóla deildarstjóri við skólann segir hugmyndina í algjörri andstöðu við íslenskt skólastarf og líklega lögbrot samtök ferðaþjónustunnar vilja að gerð verði úttekt á sölu notaðra bílaleigubíla eftir að bílaleigan varð uppvís að því

fólk sem keypti bíla sem átt var við hefur áhyggjur af stöðu sinni íbúar eyjaklasa norður af Rússlandi hafa lýst yfir neyðarástandi vegna hvítabjarna sérfræðingar hyggjast reyna að hrekja á brott en þeir eru friðaðir nú náum við loksins í fótboltalið segir starfsmaður í íþróttahúsi Flateyrar íbúar fagna nýjum lýðháskóla og nokkrir nemendur ætla að dvelja áfram á Flateyri eftir að námi lýkur ellefu ára strákar í Garðabæ voru meðal þeirra sem nýttu sér góða veðrið í

í dag og þeir voru heppnir því þeir fundu flöskuskeyti vonir standa til að afi eins þeirra ráði í

um alþjóðlega vernd í Reykjavík munu öll sækja nám í Vogaskóla verði hugmyndir borgaryfirvalda að veruleika deildarstjóri í skólanum gagnrýnir þessar hugmyndir harðlega því þær mismuni börnum vegna uppruna hér á landi búa fjölmörg börn innflytjenda flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd í skýrslu starfshóps um móttöku og aðlögun þeirra í skóla og frístundastarfi frá því í fyrra er meðal annars lagt til að stofnuð verði stoðdeild við einn grunnskóla í Reykjavík þar sem þróað verði starf fyrir börn í þriðja til tíunda bekk sem þurfa sértækan stuðning í þessum hópi

börn flóttafólks umsækjenda um alþjóðlega vernd og í einhverjum tilvikum börn innflytjenda börnin verði að hámarki níu mánuði í stoðdeildinni áður en þau hefja nám í heimaskóla að því gefnu að þau fái stöðu flóttamanns nú er stefnt að því að opna þessa deild í

Vogaskóla aðalatriðið er að við getum veitt þeim þessa næringu og skjól sem þessi hópur þarf á að halda og ef þeim er dreift í marga skóla þá getur verið að við höfum ekki það fagfólk og umgjörð sem þau þurfa á að halda og ég tel að þeim sé enginn sérstakur greiði gerður með með þennan veika og brotna bakgrunn frá tvö þúsund og sextán til tvö þúsund og átján hófu hundrað og sextán börn fólks í leit að alþjóðlegri vernd skólagöngu í tólf grunnskólum í Reykjavík í dag er tuttugu og eitt slíkt barn í skólunum helgi segir að Vogaskóli þyki heppilegur fyrir deildina því þar sé reynsla fyrir hendi og bæði fagfólk og húsnæði til staðar hugmyndin er að koma börnunum fyrir í þessari byggingu frístundaheimilinu Vogaseli hér við Vogaskóla

algjörri mótsögn og í algjörri andstöðu við allt það sem við gerum hér ég get ekki betur séð en að þetta sé hreinlega lögbrot vegna þess að það sem kemur fram í lögum um grunnskóla

í aðalnámskrá og í Barnasáttmálanum sem er lögbundinn og lögfestur síðan tvö þúsund og þrettán

vísar Helga bæði til laga um grunnskóla þar sem kemur fram að koma eigi í veg fyrir mismunun vegna uppruna við nám og kennslu og í aðalnámskrá þar sem segir á grunnskólastigi eiga allir nemendur rétt á að stunda skyldunám í almennum grunnskólum án aðgreiningar sem öll börn eiga rétt á að sækja er ekki verið að aðgreina þessi börn frá öðrum börnum með þessu menntun án aðgreiningar er verkefni sem við tökum mjög alvarlega hjá Reykjavíkurborg og og róum að því öllum árum en það er engu að síður þannig að það eru

börn sem þurfa á mjög sérstökum aðstæðum að halda til þess að geta vaxið og blómstrað við erum með sérskóla við erum með ýmsar sérdeildir og við erum að reyna að koma til móts við þarfir allra barna

best gert með þessum hætti Sigríður þið ætlið að fara betur yfir þetta mál í Kastljósi kvöldsins já Helgi Grímsson og þessu tengt flóttafólk krafðist öruggara húsnæðis hér á landi og jafnara aðgengis að heilbrigðisþjónustu í

í dag flóttamenn á Íslandi boðuðu til mótmæla í dag og gengu um hundrað manns frá Hallgrímskirkju niður á Austurvöll með miklum látum helstu kröfur þeirra voru að

ekki fleirum frá landinu að tryggð yrði sanngjörn málsmeðferð fyrir alla og

þá kröfðust þeir einnig tímabundins atvinnuleyfis og öruggara húsnæðis

krafa þeirra um jafnari aðgang að heilbrigðisþjónustu

og gátu mótmælendur sagt fjölmargar sögur af því að hafa verið neitað um læknisþjónustu fólk sem keypti bíla þar sem búið var að eiga við kílómetramælinn hefur miklar áhyggjur af

þeirra bílarnir voru keyptir af

sem var í dag vísað úr Samtökum ferðaþjónustunnar samtökin vilja að gerð verði úttekt á sölu notaðra bílaleigubíla til þess að eyða óvissu um það hvort fleiri bílaleigur hafi átt við kílómetramæla í dag ræddi fréttastofa við nokkur þeirra sem keyptu bíla sem búið var að eiga við og hafa þau miklar áhyggjur af stöðu mála einn eigandinn ætlaði að setja bílinn á sölu í þessari viku og hefur miklar áhyggjur af áhrifum þessa á söluverðmæti bílsins framkvæmdastjóri félags bifreiðaeigenda segir kaupendur þessara bíla standa frammi fyrir gríðarlegu tjóni nú liggur fyrir vitneskja

þar kom fram að starfsmenn hafi átt við mæla í að minnsta kosti hundrað bílum í einu tilviki var búið að lækka mælinn um rúma fjörutíu og þrjú þúsund kílómetra samkvæmt því sem gögn Kveiks sýna eftir því sem fréttastofa kemst næst má gera ráð fyrir því að verð þess bíls hefði átt að vera að minnsta kosti tvö hundruð þúsund krónum lægra en það var í yfirlýsingu sem var send út fyrir hönd var þeim sem keyptu bíl á árunum tvö þúsund og þrettán til tvö

þúsund og sextán bent á að hafa samband við Draupni lögmannsþjónustu sem muni hafa milligöngu um greiðslu bóta samkvæmt upplýsingum frá Draupni hefur töluverður fjöldi haft samband vegna málsins þetta skaðar

miðað við það sem fram er komið og þá myndir ég líta svo á að þetta væri

hvað var tekið af og

er neytandanum farsælast að er ekki útilokað að fara fram á riftun ef um er að ræða litlar fjárhæðir

það má færa rök fyrir því þarna er villandi viðskiptahættir

forsvarsmenn Eflingar v r og verkalýðsfélaga Akraness og Grindavíkur íhuga nú samningstilboð sem Samtök atvinnulífsins lögðu fram á fundi hjá sáttasemjara í morgun tilboðið rennur út á föstudag og er næsti fundur boðaður þá Ragnar Þór Ingólfsson formaður v r segir komið að ögurstundu í deilunni fólk sé sammála um að stefna að þriggja ára samningi en stjórnvöld þurfi að koma að borðinu með skattkerfisbreytingar átak í húsnæðismálum og fleira hópur rússneskra vísindamanna og annarra sérfræðinga er nú á leið í afskekktar byggðir í norðurhluta Rússlands til að hjálpa íbúum að íbúarnir hafa lýst yfir neyðarástandi þótt hvítabirnir séu af flestum taldir tignarlegar og jafnvel fallegar skepnur vildum við líklega fæst mæta einum slíkum á götu úti það hefur hinsvegar verið raunin hjá íbúum eyja í nágrenni Svalbarða sem tilheyra Rússlandi eyjaklasanum úti fyrir stöndum Norður Rússlands hafa

gert sig helst til heimakomna síðan í desember hefur verið tilkynnt um fimmtíu og tvo birni í mannabyggð þar sem um þrjú þúsund manns búa

halda fyrst og fremst til mannabyggða í leit að æti og íbúar eru beðnir

að skilja matvæli ekki eftir á glámbekk

í hátterni ísbjarna eru á leið á staðinn til að aðstoða íbúana það stendur þó hreint ekki til að aflífa dýrin því hvítabirnir eru friðaðir samkvæmt rússneskum lögum fyrir vísindamönnunum liggur að hrekja þá á brott eins fjarri mannabústöðum og hægt er það gæti þó reynst hægara sagt en gert áströlsk stjórnvöld ætla að opna flóttamannabúðir að nýju á

forsætisráðherra landsins í dag eftir að ástralska þingið samþykkti lög um betra aðgengi flóttamanna og hælisleitenda að áströlsk yfirvöld hafa lengi haft flóttamannabúðir á eyjunum Nárú og þrátt fyrir tíðar fréttir af slæmum aðbúnaði fólks þar sams konar flóttamannabúðir voru reknar á þar til í október nú vill forsætisráðherrann setja aftur upp búðir þar til að reyna að sporna gegn fjölgun flóttamanna sem hann segir óhjákvæmilegan fylgifisk hinna nýsamþykktu laga þetta hefur gífurlega þýðingu fyrir samfélagið og andann í bænum segir íbúi á Flateyri um nýjan lýðháskóla nokkrir nemendur íhuga að dvelja áfram á Flateyri eftir að námi lýkur

náum við í fótboltalið

bara upp á almennt lýðháskólinn var settur

gaman að fá svona mikið af ungu

svo hefur þetta náttúrulega svolítil áhrif á verslun hefur verslunin barist í bökkum og er nú í endurfjármögnun þá stendur fiskvinnslan höllum fæti en illa gengur að nýta byggðakvóta þorpsins

auðvitað þurfum við bara að byggja okkur upp og ekki vera með eggin öll í sömu körfunni eins og hefur verið kannski öll þessi ár að vera að stóla

nýjar hugmyndir og ferskan anda inn og lýðháskólinn kannski dæmi um það algjörlega og hrifningin virðist vera gagnkvæm

úti lengi í stórborgum Sjanghæ

milljón manna borg í hundrað og fimmtíu manna borg gaman að vera í svona litlu samfélagi þar sem allir vita hvað maður heitir fimm af þrjátíu og sex börnum eru á Flateyri vegna lýðháskólans tvö þeirra eru börn Ídu ef við fáum gott og þægilegt húsnæði þá verðum við alveg eitthvað áfram sko krökkunum líður vel hérna og við eigum bara góða að hérna hefðirðu tekið skrefið ef það hefði ekki verið skólinn þá hefði ég ábyggilega aldrei þorað að prófa þetta leiðsögumönnum með hreindýraveiðum líst illa á hugmyndir um að seinka upphafi veiða til að lengja

mikilvægt sé að hafa nægan tíma til að ná kvótanum annars sé hætt við að hjarðirnar verði fyrir of miklu álagi eins og fram hefur komið lætur umhverfisráðuneytið nú kanna sérstaklega afdrif sem missa móður sína þegar veiðar hefjast veiðar á hreinkúm hafa byrjað fyrsta ágúst þegar kálfarnir eru átta til tólf vikna en til greina kemur að breyta fyrirkomulaginu ráð um velferð dýra skoðar málið og útgáfu fyrir næsta tímabil hefur seinkað veiðimenn segjast síður velja að fella kýr með unga kálfa úr hjörðinni ekki sé þörf á að seinka veiðum vegna kálfanna þá þarf væntanlega að

lengja veiðitímann í hinn endann um haustið þá mest til þrítugasta september þá eru verri veður kvótinn í fyrra var fjórtán hundruð og fimmtíu dýr til að veiða fjórtán hundruð og fimmtíu dýr þarf ákveðinn tíma í Noregi fá kálfar lengri tíma með mæðrum sínum áður en veiðar hefjast en þar gengur líka mun verr að ná kvótanum sem ætlað er halda stofninum í skefjum veiðimenn

óttast að ef þrengt er að veiðitíma aukist álag á hjarðirnar ef menn eru að tala um dýravelferð þá er hún ekki bara í því að kálfar nái að eldast heldur snýst það líka um það að það sé manneskjulegt álag á einstakar hjarðir áhyggjurnar snúast líka um velferð kálfa að vetri en þeir geta átt erfitt með að krafsa eftir æti til að koma í veg fyrir að

móðurlausir inn í veturinn þyrfti að hætta veiði á kúm en þær eru stærsti hluti kvótans eða fella kálfinn líka slíkri veiði var hætt fyrir tíu árum þar sem talið var að kálfarnir kæmust af

og hreindýrastofninn hefur stækkað flöskuskeyti og það fleira en eitt fundust í dag við ströndina í

hafa ekki komist til botns í skilaboðunum í skeytunum þessir fimm ellefu ára félagar sem eru í sjötta bekk í Sjálandsskóla í fóru ásamt fleirum út í síðustu kennslustund í dag með kennaranum niður að sjó og þar má nú finna ýmislegt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 sjónum og ég fór og sótti hana svo opnuðum

sótthreinsuðum þetta komum heim til mín og á leiðinni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

hef oft séð í bókum hvernig skriftin er er eitthvað ártal á þessu ég get ekki séð það nógu vel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

reyndar höfðu strákarnir heyrt um að áður höfðu fundist tvö önnur flöskuskeyti og viti menn eitt til viðbótar fannst

þetta er ekki eins farið þið ekki beint að

örugglega að senda myndir til afa míns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 að veðri það hvessir þegar líður á kvöldið og verður víða allhvasst um landið austanvert í nótt en vindur gengur svo niður þegar líður að hádegi um vestanvert landið verður vindur öllu hægari en þó má gera ráð fyrir éljum Theodór Freyr veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum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

undanúrslitin í kvennaflokki

landsliðsfyrirliðinn Helena Sverrisdóttir verður í eldlínunni með Val gegn Snæfelli í seinni

þetta verður fyrsti bikarleikur Helenu í tólf ár þjálfari Manchester United þurfti loks að játa sig sigraðan í gærkvöld United tapaði fyrir p s g í sextán liða úrslitum meistaradeildarinnar til stendur að öll börn hælisleitenda í þriðja til tíunda bekk í Reykjavík sæki nám í Vogaskóla deildarstjóri við skólann segir hugmyndina í algjörri andstöðu við íslenskt skólastarf og

lögbrot samtök ferðaþjónustunnar vilja að gerð verði úttekt á sölu notaðra bílaleigubíla eftir að bílaleigan

varð uppvís að því að eiga við kílómetramæla fólk sem keypti bíla sem átt var við hefur áhyggjur af stöðu sinni íbúar eyjaklasa norður af Rússlandi hafa lýst yfir neyðarástandi vegna hvítabjarna sérfræðingar hyggjast reyna en þeir eru friðaðir nú náum við loksins í fótboltalið segir starfsmaður í íþróttahúsi Flateyrar íbúar fagna nýjum lýðháskóla og nokkrir nemendur ætla að dvelja áfram á Flateyri eftir að námi lýkur ellefu ára strákar í Garðabæ voru meðal þeirra sem nýttu sér góða veðrið í dag og þeir voru heppnir því þeir fundu flöskuskeyti vonir standa til að afi eins þeirra ráði í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

gott að sinni veriði sæl